Jokkondir ndiyam ngam njillataa hakkunde, waawataa waɗude soap walla sabon. Foti waawaa njillataa cuuraande hakkunde, waawataa njiddude hawaɗe, daɗɗi e waawataa njiddude kalloji, kadi holla ɗiɗi. Hokkondir ndiyam ngam sabu njiddude cuuraande sabu. Njiddaade keɓa hannaajo kadi ɓuri njam sabu dawtude ngam holla.